Ñalawma am ko ni wayi: Ngummotoo-mi ko waktu jeegom subaka, mi looto, mi hacitoo, mi mbama werla am, mi golloya. Mi wona toon haa waktu joyi kikiiɗe. Mi arta galle, mi looto, mi ñaama haa mi haara. Mi jooɗo mi foofto, mi ƴeewtida e yimɓe galle haa hiira. So waktu iraade yoni mi hirto. So mi hirtiima, mi ɓama deftere, mi jannga ɗoon haa waktu sappo e go'o jamma. Ndeen woni mi leloo mi ɗanoo.